घाँसके मैदान केहति की साइत <hesitation> मोर मनमे अक्के ठोर बिचार का अइता की हजारों हजार बिगाहामे रहल खाली खुल्ला ठाउँ हे । जहाँ अकेल घाँसे घास केल रहता <noise> आउ घाँसके मैदान केहति की साइत घाँसके हरियर बडा मैदान याद रहता । यी घाँसके मैदानमे जहाँ लाखौंलाख किडामकौडा, हजारों जनावर एन खाना, घर आउर चिंरैचुरुङगन के घर आउर खाना जेहमे यीने घुमफिर सकत हैं। खाना खा सिकत हैं, उहिमे रहि सिकत हैं, ओइन घरके रुपमें याद ऐता । आउ इहि मेहती यीने अपना जीवन चक्र फेर <noise> मजा ति चला सिकती । इ बात मोहके ज्यादा ति ज्यादा ध्यानमें है ।